Nonde bokko-bokko do numtina am audi butaali. nonde mai boddum masin sakko ma to goddo yehi ladde lari Audi je mari irin nonde mai sai voda masin ngam nonde mai boddum.